Hanina telo aminà hôtela lafo indrindra aminay a: de pizza de tacos de lasopy. De pizza io misy roa alina, de tacos dimy arivo sy iray alina, de lasopy iray alina de afaka misafidy foagna anao fa mbôla misy mihoatra an'zany ny vidiny.